Salama alaikum eye ningənaima tulamma alli ningənaima tulamma alli na ngu kinə tulanjama abi tulamma kawiru kabila gəteda təlamma gushi nga ndagu lartu duniya jikədo gutagudo alli wailaguwa ngen tulamma nuwujaugoya lugu ngu hain taulamma nawujangoya di nganu nakalli gamə goya anə kagu gudo lugu ngu hawə təlanjama kin dija nga kəlau ngagu lubayado numija kindija nga gulna muta do ga’aduluya kima dija nga affido kagu da dingə gaagutu amai o ga’agutu kija təlamma wailanaima ngayo yaka kəradu yakai tulamma dangu diganai tulamma yakai fulaiyango dingu nashara fuladamma ngayo shiri tulam daguwa kamai bu bədaija funu huwarə galdo kamai huwanija nga di fungura gol lartu ngu abuno ngenə kamai abunomi ja nga di fundura yo danə narami ma ngenə wanungu danma nga miga ngu ishilbu danmarujikə ngo adaga tulau ngu wailanai ngnai akama dine yata kəradu yakaldan nga dine ishilbu ilmuga yata ilmu uga wanungu ishilbu tumallamu. Gata ilmudu gaka tulamma nga hall dingashigə luguru abunomi mbaga hain abunoni ja nga tulam bago tulamma dangə kəlafurum ngo adaga wanungu nduso ashilbu tulammamu ngo adaga kokori ilmu tulamma ani gukenenau durau ngnaima ani gushidamarau follo ilmu follo tulam ngoi ngə dingə yo ngo adaga ndənai yadənama ishilbu ilmu kərago ishilbu tulam ngu hiugo lugu ngə hain dijama joli lugu tulamayama tulamma amanija nga di fuugura nayu luguwa ka mai nau mbadai nga dingo nashana fu adm ma ngoyo shiri gətega ngayo alli daraja ngagugo hol fau tulam bogodu mamungu nafullaimunau kadugu makolau wailamunau kəra mutanau ilmu makainau talau kuramunau nishaji mukainau nodu ilmu dangu angal tulamgo dangu angal yoyo mungu dinga wanungu musliulbunau mashilbunau tulammamu mushilbunau ilmiwamu yo mungə kəlafurumamungu mushilbunau gumnatima yaladan ngodoga. Yani ilalamunau na yadənama wanə kangu gutuyaga gumnati nigeria ma talaka ngauma wanu nashu nga yakallija wanu nashumunau kəridu nanamunau taimako nga wi yedənama nakallija nanakunau taimakoya ima abiru jau gumnati ima yani ishumunau du damma gabomunau maji alli nga munnau wailamunau kidadu mulakanau wailamunau mulainu kabila ngamunau ngai ngu diyanə dingu dinai ishilbuwa nya ishilbu di ngəeya tulamma wanə yaba alli halla ia affiso kamai nga lugu awigu gudo kamai tulamjana di abigu danma akulya yeso kəra bago yuso ilmu bago yaka kəradu yata ilmu nga iji karrə luguya dunai mungu ga lugu yafənama dau mungu ngalgo gəre. Fulambe bagodu ma mangu nafullaiga wute wunainau bana gumnatima if bana dinai hijirama dinai yadunama ilmu ngə ishilbu salamu alaikum yauwa wute inanainau inanainau bana gumnati inanai bana wailanai dina yata kəra nga yata ilmu nga yata tulau yata kwanadu yashunaidu yata di gədə duk yadəna nata kaguru jikə du yata ilmundu yata kəramiya yata tulau wanungu ishilbu tulam yun a nungu ishilbu ga damu ngəyo shiri ishilbu tulam dubawa mungu ishilbu ngo adaga wunnainau bana gumnati yata kəra bana ilmu yata tu lam halass yo mungu dingu ishilbu umm kəlafurum angalya tulamma gushal nga kəlafunun angal yo mungu dingu ishilbu ishilbu di ngədeya.